Tegna azafady fa tsy kinihako namaky vera igny teo, fa voato- voadognan'ny tagnagnà igny tsy hitako, ifaiky ndraiky verana fa tegna miala tsiny.